Mnyra ma e thjeshtë për me bo supë osht që e merr supën e gatshme prej marketit në ni kese. E qet ujin deri në 1 litër sa kërkohet prej kesës t’supës. Kur uji fillon pak me vlu, supën ose mbajtjen e supës që osht n’kese e kthen n’ujë, e përzinë derisa t’trashet mjaftushëm edhe gjithçka t’përzihet bashkë edhe ki supë.